raha magneno manjary vilezigny <noise> pingy a non amponga ozy zare misy karazagny ny pingy misy tam-tam ,misy <hesitation> jambey ,misy batery, le batera Igny misy batery elektriky fô misy karazagna pingy misy le manjary lanjaigny atovagna tady hely de vilezigny amina kakazo misy le apetraka amin- tany vilezigny aminy kakazo karaha batery Igny fô misy ndraiky ka le apetraka amin- tagny tody de vilezigny amina tagnana na kapogna aminy tagnana